Han tachí dá <hesitation> hívá'a tivee <hesitation> no iin, iin naní no kandó duku'i no iin, yú ñó'o nrivati takatí, yen yukuté yukuti ta iño ta- ta- ta ja nachikandó ta yuku kuechí ta nani ití, ya taján naní yukutijá tavatí veetí ta hu yuku kochí ta iño tá ñakoja xhivati veetí.